So tawi aɗa yiɗi warbinde woofoonde, a huɓɓan jeynge, pasnaa ndiyam haa wula jam, mbaɗaa hen woofoonde nde tawa ina wondi e guri mon. So ndiyam ɗam wulii jaw jaw jaw haa ɓooyi, hakke hojomaaji jonɗi seeɗa tawetee woofoonde nde ɓenndii. Ni woni kuftaa guri ɗi, ɗum woni a warbinii, a defii woofoonde ma.